عشان تخيط زر على القميص أول شئ تابع خطواته أول شئ تچمل الأدوات إلى هى الزر و الخياطه و إبر و مقص بعدين أختار الخيط يكون نفس لون القميص بعدين أقص الخيط بعدين أبدأ بالخياطه بعدين أضيف الطبقات و أربط العقد و من ثم أقص الزايد و بكذه تكون خيط الزر بشكل مرتب.